Tantá kiti <hesitation> nevantó'o nuvee tá nadia ta kiti na nevando nudé'e, takutá tikotuó ta mudó dá ina de vilu dia'a tá <hesitation> ti niuvando nuvee, netantí tu ho'nree ho'nre dán te tivi'o te <hesitation> tiojaxhedé hovatí <hesitation> <hesitation> kokoxhiti <hesitation> detivi dé tanti aduche <hesitation> 'nre tá ho'n re jan kudí ini já kandunotí vii kandonotí té kandí kudí ini tekandia ta kiti tió anoxhí ho'nre jan kandó ñokanvitó <hesitation> <hesitation> kondó <hesitation> tivinodi tí tetannití <hesitation> <hesitation> netantí xhee ajaxhi niotite tuoti ajantio ti'ó.